لو كان عندي خيار، بختار أعيش في مركب يصلح للسكن، الحياة على الماء لها طابع خاص وأحب فكرة التنجل بين الجزر والمناطج البحرية، أجدر أستمتع بالبحر والصيد والاسترخاء تحت الشمس، كمان المركب رح يعطيني حرية كبيرة وأعيش تجربة مختلفة تماماً عن العيش في أي بيت عادي.